हमारी पहली मुलाकात के बाद से तुम बहुत बदल गए हो। कैसे अच्छे बदल गए या बुरे बदल गए बदलाव तो अच्छा है। लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले हर बात में तुम जो सकते थे। अब कुछ थके थके से लगते हो। शायद जिम्मेदारी ने थका दिया। वक्त के साथ इंसान बदल ही जाता है ना बदलाव तो सही है। लेकिन वो चमक, वो जज़्बा, कहीं ना कहीं मुझे तो पहले वाले तुम याद आते हो। हमें तो पहली की यादें आती हैं जब हम बिना किसी चिंता के हंसते। लेकिन अब जिंदगी ज्यादा गंभीर हो गई है पर क्या ज़रूरी है। इस गंभीरता के साथ खुशी कम हो जाए शायद तुम खुद के ऊपर ज्यादा बोल रहे हो। शायद तुम सही कह रहे हो मुझे थोड़े कम वक्त दीजिए। वैसे तुम तो बहुत बदले हो पहले ज्यादा बातों में और बेपरवाह लग रहे थे। शायद मैंने तो खुद को के चक्कर में थोड़ी दूरी बना ली। लेकिन हम अब भी पहले जैसे विषय हैं अगर कोशिश करें तो।